Haa hela kivono amaniye anda shubiliye no shukaelie wakekubali wakikuona unaeboloka wasembuse kivono naivoroka ukatuma nyakivono, halafu ni ileile nji chana ekwaelimaeka iwe na muonoroo ndihachiye mgeni muraa, muraa muule wa kwaagilake nkuina ku mueli maitunya wulayo muda wawaimukamu mkabhiza na ayaaya mambo rose yakiwa akiwa huku bwana mkrukwa hakuona kuyadhili kuina kui nakyo mkatume akivono, mwali mwaelela mkaelewana na ikyo kwa susulie tumie kivono nimbule aelonao kugilusu kaikole ya Kigoma.